لازم اول شي نحدد شنو الخلل يعني مثلا هل هو مشير يبغيله وقت عشان يتبطل لو مافي جارج إذا مافي جارج نروح نحطه في الشاحن يجرج ايه إذا انكسر اكيد يعني خلاص انكسر خلاص لازم تبديل الشاشة او نشوف شنو فيه فيعتمد على نوع المشكلة عقب نصلحها ساعات بعد التلفون يكون بطىء